A piki bote <noise> memgba a duko ma te bo ye ani jen ye-a asambrima-wome mene mene eremina-awome ane a priba te bie me saki be tomkri me bo ibi-a erebo amabo kuma a gberi so ye-a mene-mene asambrima eremi awome, i ye ye-a bebe i ibralala menji konba, i ereba mioso ere-amabo mai ne te dein ma te adi wari smea, tiepaka te ane adi wari sme-a igbiki, igbiki me onete i ebia obra la-a a ke fe bari ba-ai, a bi-ai, awome na fiai na, suasua na, i ere ba mioso erem abo ayio sme wer ania nia ai-yuo na wari buemi kuma a bro paka etela mu te tie gote o igbiki me oyiobe bra la-a <noise> moku erema meni krakraye meni ye yeai kuma i ereba mioso a reso abra suateke oyibo priba but me saki be eremna wome bari oki sme; paka kuma yeri niniia ani gote dukai mioso o wari bio, ere-emabo; ania nia eretuo dede bio saki te ye na ibi-ai ye me piki kon nama; kon nama kori, ye dere ania nia bra kon nama doki kori, moku wa sme-a be tomkri me. <noise> An bari biya <noise> eremmabo pa pa waribo sme ania nia tombo waribo sme ye go- go-e go- go-e ye lar ani ye lar be eresi gote ibia eremmabo a gbeeso ye-a a meni oko weri gbei sme, anani miete a miete anate mie etela jen oyibo na menji bare, iminapu mengba enebaka me gberi ani pa baka, wana toru krila eresi gote, igbiki atoru bele eresi gote japu wana wome fe te ke ina oju bu su te siai siai duko te ke ina priai, awome moku ogho, alagba dogi ai ogbo na, bra lala ogbo na, opasisi wa dukai bo ye anie jen yere ngiapu opasisi omni eremnawome ma otarie kenabu wari, me saki tomi ere sme-ai en sme-ai ala-ai en kante tie gote; ja saki o wari bio awome eremaba a mie-mie ai niniia, a bie igbiki; ibi igbiki faan bo a bra la; i ebia a yiobe na bia ma saki obra belei, obra ye mien dein ma te smea, en belei ini diapu na tawo na inim gba go-go-e o ibi apu nwenii te bo ye bo krote, ye bo kro saki ani bari oko sme-a, erema moku bo erete menso obra bari la-a. A saki etela bro pakate, a saki bralala menji konte, i ereba mioso ja saki mina ma miete mbo paka etela mute, mu saki tomi mapu ere, gboribo ere gbor ere saki o sibo du ko osibo pri i ere barie an kan. Pakate, an paka ba saki tie paka wari wari me te tatari bio bele, na deri na, na torubelena emi me wari me; siina, kam so na owuso na pakate, ja saki ani piki miete tomi anabie ba, japu diapu amna tapu ba; tapu amna diapu, tapu amna diapie ba, diapu piki amna ereme ba anie tiego te o igbiki igbiki me anie gberi te bere me okwua; eremmabu igbiki belema wer dio be mari nyana gbor saki ai etela mute, eremma bu igbiki belema wer kuma ai bra kon nama nyana ai mie mie ye nimi ya, mie kuma eremmabo ye ne ibi-e a nimiya te miete igbiki war bio sobo, wana tamuno be so bem minso erebe o brasua ke oyi-be pri na ibibo, i tie ye te ike brasua te ke idi pri inabu japu i sini fe ba i dibo koriba.

Pasisi o brala la menji kon, bra la la bua <hesitation> bra lala ani me saki me oyiapu awome ibua ibute bebe ina ere i meni gulu-gulu te ke in wari pri opasisi wari wari ana bre nyana wer ama-ma ana bre nyana wer i erem mie kuma ngi na i da na kon be dumo i bi a bebe aniokima ani oki te ke mu monoma, ani okite ke bra lala dumo konma <hesitation> ani oki te ke ye mie temie te tomi ninii minso kri pu kama ngi na dumo bii ngi si dumo kon wer gote asi dumo nyana ba o kome iroye, iyer ani bee minso i si dumo me nyam ba te si dumo be nyana ye, ania ku ma iyeri be ania nia iyeri ma ngisi wer so i biba ibibo so, ibiba kri inimi wer menso me ngi ye bye ibi-a <hesitation> tie gote sii nue nu bo ibi e ke mie barie ofori sii mie ba bu ani ibike gbete bo ofori ani eresi gote asa brima wome asa brin oyiapua wome, asabri-n ereme na omne te keai omna ibiapu so memgba enebaki.

Awome so inte diri wari mua, diri dawo wari mua wa bio uni sme kappa kumai i erette suate ibi koppa soi erete sua- ibo dukoar mioso diri dawo wari mu bo en ye fie ye fie ba bo fie ani eresi ani saki me mute ngiapu na daapu na kwen te keina pri mioso o mie kan be menji me ibi menji a omnani deima in dokuoa en dokua nwenii te moku an bu fom ye so te ina fom-e, ina bue japu i sa fima menji, inabue japu oyia pu pa pa arisun agbor cup ke ini pri so ibio fingite ke ina prite an wani ngia pu anian-nia minapu bite ke wani ngia pu ania-ania minapu bite ke wana wome ania ania wanamii pu priye ania, ani eresi gote ai mma siin aromna te keai o passi opa miete kri ama me bii paka ja sakii beba mense eme bo ibi wer, o keni brasua mbo pri iroye. Tatari saki be tomkri ise la ani tomi mua, i mu te ke mie te ye fieba imute ke miete ke miete su gote eremnawome a duke omna prii aduko me ye ani be ma minso i ngibo yama idabo nyana, i minapu nyana gbor so brasua te kei priya inate brasuate te priba ibu priba bien mingba enebaka bo si da weribo bien odukoi pri obu pakai omiete memgbe osoye so i nimi biya keomna pri wa nini we menso kuro wer kuma. Tamu ono brasua ke omna pri krist be erebo amen.